Te ja sabiyo mole nteyu chi chiru chu´uru aju chu´uri ntikiri, na nani te ajo, ntiki, yaá ntika, yaá ntika, ya´a vajillu, in puñuni puya chu´uri nu te ni kuní te yua sari ko te kítirí yajari te sari mole nteyuri.